malaatin fungoo shaatiit kayaatii feet woan duraa taatin ilaat fungoon suufii shaatii suun hinfaiaa, maaliininn faii laan liim fuutee shaatii fuutee wayaa fuutee, shatii fungoo itt keetee achiin baasitee uzii suun maalin woat kaabeet jaabesitee itkazitee guduunfitee malatin rawoat akassit.